Kute weishi maishi bila ijuta fo lazima uu- uu- uvundo ujuu- ujute hata kola ngua kosia kwaia yoi mfe mungu tatanga kaempa msamehe majuto lazima yaa alefu